Bines akanan kun bines ak hamatii Haman man yenan innini kinnis kasit duuf fed bere gagura fa duufe dubatan mal kinnis harufu isa sun yani kasa ule deset dum inin isheene kinnis kan nyata dubatan sagale isa yani dib yeede akas bor badetaa bere gagura fa it isheene it duufe rawote mal inin harufu sun yani kinnis kasa kaf tet innin it isheene kinnis kan nyaata.